Kijiji kwisu makuta ya alizeti endwana sana. Halafu kwatite makuta ya sulu. aya makuta ni kwatte maua flani, kwatte maua yana mbeyu. Hiyo mbeyu ko watunywire jii nosakirakira kintu che kirinymbi ke wakusanyire yamema ko wayazingire kwatite namna vaboya aya mamaka no vita vintu vya boha ni makuta ya alizeti, makuta ya yasewasuulu. Makuta ya suulu yatumiwa sana, kuterekera chkurya. Ukavita mviri vyakurya vingi venda sana terekera makuta ya alizeti. Kwasababu makuta ya alizeti na makuta ua yasinakemikali, <hesitation> makuta ya alizeti ni makuta upatikaji wachwe ukava ni wa lahikwatite vii ma mashine au maviwanda ya alizeti kwahiyo ni alizeti na sulu.